Panda izao gny biby haiko mihina volotsang a. <noise> Gn fiatrakan'zay da igny mampifalifaly azy, igny avao koa gny maha lava velo azy, igny avao koa gny mandrangitsy ny nifiny.